أنا المتحف المفضل بالنسبة لية هو المتحف التاريخي لأنو تشوف التاريخ يعني وتقرى عليه ويعني تشوف حتى الصور وهدا شي مليح